Ny isan'ny karazana trondro mety hita eto Madagasikara mety misy eo am'dimanjato eo raha ny eritreritro satria misy karazany trondro hita am'ranomamy a de misy karazany trondro hita am'ranomasina. Trondro am'ranomamy ohatra hoe ny baraoa, ny k- karpa, ny tilapia, ny fibata. De misy ny trondro hita amin'ny ranomasina ohatra hoe ny thon a, <noise> ny capitaine, ny rouget.